ña kuu in ntayu ña ñ´a vityuu só kuu sa´yo ra ña tanintua kasi ku ña kuu yuva tío ka taku ña´a tui´n savi ka ra ñaa-m tua yantua kanantua kana tu ñaku yuva ka´ra ña ka hua tani kasi tyi hua numi kua´ña numi iva ña takui tiso ntatayu ñu´u ra tiso takui ra tya yu yá´a tyayu tikumi tyayu ii´n tyayu na ntu´va kuemia ra sa´ra kua´yu mañu situ yu ra ntuku in konto va´a ña kuu yuva tíoo ka´ra sara ta ikisíaa yu tyi kiti takui yu kiti ra vityu ra sakantaka ña ra sa´ra vityu ra tyo´a in nuu va´a li ra sa´ra tyoo ña ra sa´ra ñaa ntee ña a´ru ku tyini kuuña ra sa´ra ntee a va´a ii´n ña va´a tyatú ña a va´a ra sa´ra ña ka vityu kuii ra síi nùù ñaa siais sa´nta ixtaki sa´nta sásara síasi ñaka hua sitanintuva ka kasi ña ñá kuu nùù ntayu ntituña ra yuva ka hua tanintuva kasi